Wakɔ nazɔ ɛkʋɛdi uʋ lɔli ωʋ oωʋ alo wakɔ naʒɔ ωʋ ɛmɔ ƒaa ζtiniɛ bʋakʋ ɛdʋ ζnyeli bʋakʋ tatɛkʋ ɛfʋɛ dʋ yɛla ɔlɛ ɛkʋdi bʋakʋ ɛnala yakɔsʋ ωʋ afɔfʋe la yakʋtʋ kple yanisi nʋ yanʋvi ana nadiω kimaɣa bʋamʋ itiniɛ bʋakʋ akpɔ ɛfʋa lafʋyɛ wakɔnaʒɔnʋ <hesitation> kɛkɛ alʋ ʒokɛkɛ la yakɔsʋ ωʋ mʋ afɔmli la yakʋtʋ kple ɔlɔdigbo layɛ mɛ ɔmalɛkɛ mʋ ɛkpatʋ bʋamʋ tatɛkʋ ɛfʋɛ duyɛ la mɔlɛkʋ mɛmɛ ɔlɛkɛ nʋ ɛfʋbʋɛ kʋ mʋ aba ʋdʋnʋ kamʋ nʋ aƒɔxɛƒʋɛdi kɔnabʋɛ la kamʋωʋ ɛfʋɛ nanʋ la yakʋtʋ yɔ kɛkɛ alo ʒokɛkɛ kʋ waƒɔnaʒɔɛ maʋni matixa metsikaba bʋa mʋ itiniɛ bʋakʋ Mia ƒɔxɛƒʋɛdi bʋakʋ amʋ nʋ ɛƒʋɛ anʋ alo amʋωɛƒʋɛ aƒɔxɛɛ ɔmalɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ ekele ɛsɛdi la nɛƒɛ alo ɛsɛdi ladzɔdʋɛ la kayɔ akpɔ ɛnɛla yakɔsʋ ωʋ yekple yaωsi yekple yaωʋvi wani mɔtsilɛ mɛ ɔkpɔkɔ kɛ mɔbʋɛbɛ laƒanʋ ɛƒʋɛ ta kɔdʋɛla mabʋɛ ɛƒʋaniɛ la mabʋɛ ɛƒʋamɛ la mʋ itiniɛ bʋakɔ ɛmɔ <hesitation> ʒokɛkɛ la dʋyɛ lakɛ yaxɛƒʋɛdi la yakɔsʋ yɛ lanʋ <hesitation> aʒɔɛ nʋ mɛ layɛaa alɔ vlasɔ la mɛ yayɔ yanɛtʋ la yɔbʋadʋ nʋti. yakɔsʋ nʋ yayɔ yanɛtʋ la kpɔ nɔti mɛ atsi nʋlɛ mɛtsi lɛ ɛkpayʋ kʋ yanɛtʋ nʋdʋnʋ ɔdinadʋ kɔmekile bva mʋ itiniɛ bʋakʋ akpɔ ɛnɛ ladʋyɛ kɛyaxa nakpɔɛnɛ tala yakɔsʋ nʋ atsi alʋ ɛkʋdi dʋ klʋa mɛyavaω mɛ yɛta yanʋ <hesitation> inyezɛ la ɔbani eƒʋɛ nayili yakʋtʋ yemla klʋao yakʋtʋ mla ɔbʋ bʋa aba abʋɛba ɔ akpɔ ɛƒʋɛ mɛ ɛƒʋɛta dʋyɛla mɛ abʋɛ mɛ nʋ nɔtata la naƒʋ nʋ akpɔ ɛnɛ ta dʋnɔ la mɛ eyadʋnɔ eyadʋnɔ kʋ nakʋƒʋ ƒʋɛ nimaxa ɛfʋɛ kʋ nakʋtʋxa nimaba niyaba la mɛ niyabanʋ ɛfʋse dʋ ananefʋe nʋdʋnʋ ʋlʋvi nanefʋe nʋdʋnʋ kɛ maxa kɛmaba la kɛmatsi banavaω kɛmabalɛ ekli dʋ kʋ yanisi nʋ yaneviωaω ɛdisʋ mɛ yɛla yefʋe kɛmaxa kɛmabʋ bʋa kʋtʋ bvakʋ eyeƒʋe kaba dʋnʋ ɛtʋse nʋ ɛdi nʋdʋnʋ la mabʋɛ mɛ akpɛfʋa nʋ akpɔ ɛnɛla ɛdikpekple nadʋ ayili bʋakʋ ɔnabʋɛ bʋamʋ eƒʋe neekpɔ ɛƒʋɛ la mɛkɛlɛ emʋ akpa kɛxa kɛba nɛfʋse ɔtʋlo nɔbʋɛ bɛ oʋ.